'न्याय' शब्द सुन्तिकिल मोर दिमागमे निष्पक्षता, सत्य, समानता आउ नैतिकता जैसन अवधआरणा अइता। न्याय कहलेक सही गलत बीचके सन्तुलन हे, जहाँ प्रत्येक उ योग्य स्थान, अधिकार वा दण्ड प्राप्त करे सिकता। न्याय कानुनी प्रणालीसँघे सम्बन्धित किल नाइ समाजिक, नैतिक आउ व्यक्तिगत तहमे फेकुन लागू हुइता। समाजमे न्याय तब स्थापित हुइता जब हरेक व्यक्ति ओहके समान अवसर, हक आउ सुरक्षाके प्रत्याभूति देहतियाँ।